एक साधारण और स्वादिष्ट सूप बणोण का वास्ता घर मा मौजूद कै भी प्रकार की सब्जी जन कि गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर या मटर थें पाणी मा डालिक उबालना का बाद विमा स्वादानुसार नमक, मिर्च और अन्य मसालों थें मिलेक विमा धनिया मिलेक सर्व करी सकदां।